Demak indoneziya madaniyati ham juda boy madaniyat hisoblanadi, misol uchun eng katta arxeologik joy deya hisoblanadi <hesitation> Bundan tashqari <hesitation> yomonligi bilan mashhur bo’lgan kamado nimasi ularda ajdarho afsonaviy mahluq hisoblanadi kamado degan afsonaviy mahluqqa ishonishadi va <hesitation> o'zlarining sehrli ajoyib <hesitation> ertaknamo bali <hesitation> oroliga ega dunyodagi eng qimmat qahva ham indoneziyadan topiladi.